Ny fomba tokony azahoako antoka hoe ampy tsara le proteinina amy sakafo andra- hoagniky na tsy misy hena de ny fihinagnana produit laitier de kaofa mahandro rô o atao voamaigny reny ôhatra de atao masaka tsara aboaka tsara lay tsirony de ndro- ma- <hesitation> ma- matetiky mihignana atody koa na atody boribory igny andrahoina amy rano de to de hohanigny izy amin'igny regny tegna be proteinina.